Pähkmit um tõtõstõ mitmõsugutsit. Hariligult süvväs meil siin sääntsit mõtsapähkmit pähkmäpuu otsast. Sis ummaq kreeka pähkmäq ja maapähkmäq ja india pähkmäq ja. Ja määntsit viil? Määntsegiq pekaanipähkmäq ja.